Tuulõenergia om kah väega tark asi. A siskiq ka naaq suurõq, suurõq tuulikuq lätväq ütskõrd kats'ki ja ka naaq pantas kohegile luudusehe lihtsalt istma.